To dabbaaji wuro gonndaaɗi wonɗon, ngel mbi'ay-mi mi ɓurndi yiɗki koosen ullundu. Ngam kayru ullundu <hesitation> to gonɗaa fuu ndu wonay to maaɗa, ndu ɓadoo to maaɗa. Nden kadi senuye maaru kannjum waɗi ko yimɓe ɗuuɗɓe ngiɗi. Ngam a yi'ataa-ndu <hesitation> ton to <hesitation> jijjiire walla ton to jiiɓtiinde. <noise> Nde tawu-daa-ndu fuu a taway-ndu e ndu laaɓi, e ndu senitii.